ye te tomi bu ibia re i bube vaire <hesitation> tomi ibiye mieba <hesitation> tomi ibiye mieba <hesitation> tomkri boye goye goye intomi sinba diki iminabo aibiye eri wirero be ibiye bo wirero boo bote wa mu didi bote wa mu fi bote wa amu digi bote wa mu fi bote wa mu diye buy moku be tomkri gbalagbala tomi bari ani ani ibi me japu bari inte ani mie a ibi mie me ibi wite ibi mieme gote ibiye iyeri maso ijanga mu so ani ibi idunga menji moku ibi mei bo be ane piki moke sibo osibo me piki bo oba, ibi me piki bo bufuka so ke opri obi me piki bo bala bala so ke opri o ibi me piki bo igori so so te ke opri ibiye meibo be kini yana tanuno o ibi me ke to ko unu oprai o obi me, o ibi me mie kuna ya tomi bai ya bie bioyibo odumo ibimo o ingeri ye fiya oke bo ye goye goye o tomi sinye. O tomi te tomi na noina meme fie but ja tomi gbala gbala inbiye minise japu nina ye me ti gboloma inke boye goyegoye ma bu ingeri geri inke boye boye boye ina bu ingeri geri or inye ke bobo mapu na trapu na trapu sibi gbola ma ba ingeri die fiba in ke ama pri wa ye mapu na tra puma sibi gbola maba ingeri die fiba but japu ina ibi chime gote inke boye goye goye ini sibi digi ama mie aki boye or iwari mie ake boye o, obo wa mie me fi ane ibi dumo me kini yana i amuno ibi dumo me belema wite but muku be tom kri gbala gbala ibi dumo gbala gbala rather ani fa-a, ibi dumo me fate o ibi ke boye tomi sin iwari sim ingeri sibi gboloma fi rather ma pu na tra pu na biga ba omini sono apu dugo ye wa mie pembe anga mu ba. Ini ma-apu sii gbolomaba so anju me mu ba ina ogbola in be ba m in mua-o kuma doki digi in mute oki te die te fite be si anie sime te ke moku tom, kriri me priye ibi mie bobe ori saki memgba ori ibi me troko mu ingegeri anir ori saki memgba k'romar o tie ibi miw kuma tomma orere go ba mo o tiei miw kuma orere sō ba mo, ō tie kuma tom'ma ba bro te ori so ar' awome ba bro bre ibi, paka bo kuma mie oda mie yer o or mie o ingi mie yeo be-ibi me be ibiye me fiba. But moku gbola gbola in ke- ipri bar' na kra rather in ke sin je nimi-a amai ama ku me bu boye me in ke in je mapu na tra apu na ama pu sin ba te ama- apu re bo ani bi me fi omeni mu ye me late iyeriso leki wrer kuma in tomi tonba meni iba ba te meni ibiye me fibia.